Kikui kidanguana tiko texhentioná deen dakana xhin inka deen ña diko deen cuchi té dakana, te dani kidi tindanguana nandeyu naxana kidanguana kuen deyu ihó no xatan ini nó xaka nú deen, tekano te no xa xaña atena namano te ani aciti ihó, ña nidanguani aciti ta ini no ini tená hooo aciti ñoo xhaxono aciti ño tinó kue kue kuantionó, nú koo he nun duxhii xanun ndeyu kanó na nadaka ihá no xukuini nó xanda danaka ihá no'o, na kadanguano nan kuen de yu kuñu té kuentiuno aciti ñoo no tini, nreyukuxa'a no xhentiuno, te nguena nguena te xakuni xentiuná deen koo xhixhondana xana diku xa'a kaxhin deen te xuxangri kidanguana xhin deen ihó ni kikui ña nida kikui.